सर्जीकल मास्क का उद्देश्य येजा हो कि जब डॉक्टर कोसी का ऑपरेशन भी करे तो जो बिमारे मरीज़ोक होले से हवा ली भी फेल सकों तो तेतके आस्ते मास्क हो।